أفضل طريقة ابدي بيها يومي انو ألعب تمارين صباحية - أول ما اقعد الصبح اعملي كم تمرين صباحي ، انشط بينو جسمي - وافوت اخذلي دوش بيغد ثلج ،لان الدوش البيغد ينشط كلش